Raha zaho zô no laha zaho zô ro tompin'ny restaurant ka hoe tsy nahafa-po gny client gny hany tao: vôlohany mô tsy maintsy miala tsiny amin'ny client hoe: miala tsiny aminareo raha ohatra ka tsy nahafa-po anareo ny hany fa ao lehy nareo androany mba tsy mandoa vola amize hany nohaninareo teo fa hiezaka zany zahay hanao soasoa mihoatsy an'ny tsy nety teo igny.